Pīnú a bəg rəg nnen yiri-binú yeí – jibə í rəg bād kú yí “yirí-binu” ammá d’əgh jibə ba’ hwūb bəg bād ʒə jini wa-hn yé rəg ʒəu bú námá amákpá rí – bəg rəg bād kú yī səmpápá. Bəg rəg bād kū yí “ səmpápá jiri kai máng <hesitation> naí jibə b’eí n b’eī ʒəu trí ake yaú wahn rī. Ammá w’eī san-sān jiki ké sə-shə yé ʒəu bú əmákpá. B’eí jibə bá áré tām í má rəg bād, í bād kú yí yiribinu. Sō ā má bād, í bād kú yí yiribinu. Sō ā má bād jini yiri-binú yeí maré wū-awūn shaí yi bá í rəg mān ləg. Oinú yiri-binú nəm pəna-ʒəun-wa-hn-ʒəun səyeí bəg rəg swāp byaú-wan k’əm n nəng yīri-binu di diri-w-hn ʒáng mma sa rəg, bəg yán yiri-binu n wūd byaú-wān aké kini wan ri- n pān ji. Ʒəún ka-á yí bəg n’əngh hō rəg wūb-aʒángh. N rəg sha̍-shár a kíní bəg abá pənə ba. Yiri-binū a bəg rəg swāb byau̍ wha-hn k’əm, n rəg n’ə ngh yiri-wha-n k’əm há-h bəg máng rəg jak bəg byaú whá-n sawb-í. Byaú yirí-binú swáb-í bu ba-hwúb a bəg rəg swāb-rí səyeí. Ba̍ amá bé ake namɛ jibə ri jiní-wha-n d’əgh t’utəngh, hwūb ka’u səyeí bəg sa búsaú nəm yiam yiri-ɓinú rí. ʒəun-wahn-ʒəun bírú-asarí. M bād ku yi birú-asari ha-hn jiri kai mána bye-ī asarī í má yá aké namə mpər, àgbáwūn rí maré aké namə àmàkpá namə ba sə yī ʒəu-ʒəu aké bye-í asarí jé bu hwaí-hwaí. Bū nangh-tən n sə kō ré ake dōd tō, asari ajiji a rəg kū a janá-janá wángk n rəg ji ha hn səyeí. Ama yaabo namə umkpa jini wan səyeí, amá ya abō namə mpər agbāwun jini-wan səyeí. Kini bá abá pálágk bá asarí. Nʒəm nʒək namə amakpa, kō namə mpər agbáwūn rəg kár aké yaú naiʒəní ri máng. Ń bād kú yí aké yaú naiʒəní rí máng. Ń bád kú yí birú abarí asarí, bye-ī asárī a rəg yá birú səyeí asarí, bye-ī asárī a rəg yá birú səyei <hesitation> tō ammá ʒə swǎk rəg pir, a rəg sánd ntōōm wūr yeī, binú asari̍ shə má shī rəg shī shī shī n bēn rəg sán sán, á wūd ʒāpər yei Nəm shi-nəm. Ammá wūd ʒapər rə yeí nəm shi-nəm, á ʒək máná n wūr yeí, n má wūd mānā rəg. Amma ʒəm a rəg swāp nā byaú shə bəg wūí, mana jaī, a ʒə ʒə jaí wú n meb-meb n tō b’eí rí n ʒək n ʒə wūn abō yaú birú-asá rí kú sə shí aʒáng. A ka-hn má ʒəm a rəg sá nā bəg wúī, a sə sən n rəg fā birú asarì n rəg b’eī mana wūr yeí shə aré a̍ fāb b’eí wūí rəg rí, n fāb wuī rəg bəg ntōōm, bəg birú asari. Ma gbanūwá rəg sō ā burí-asari bu manə nəm rəg shī abō pirí, a ʒək wií wií n ʒək nʒə wur yei bəg shí aʒangk-mana wuí, mana jaí bəg shí aʒangk. Bəg ma shī ohǐ shī shī rəg fār sō ʒəun rī, a d’əgh dā ʒək ashita a tak-tak. N̄ bād kú ashita tak-tak nyí bá n mān nəm kú ashita tak-tak nyí bá n mām nəm- āmmá d’əgh ashitá a tak-tak rəg-d’əgh d’əgh d’əgh bú bəg əwanā bú byaú swab-ī bu ba-hwūb. Ā rəg f’əd naa birú asarī n nəm dang jiri wah-n rī. Āmma f’əd rəg bu bá ashitá a tak-tak bəg ba ashita a vūd-vūd nəm bəg ba ashita a ghə-ghə nəm n ma f’əd rəg, n ma bēn rəg sən san, a wūd ʒápər yeí, n ʒə jaí wú nʒə ʒə wūd ra yeí, mana wúí aʒə n ʒə wūd ra yei bəg sa rəg san san n ma shī rəg shī shī shī shī shī n t’ək b’aī rəg rī, ayī nəm bēn rəg. Ʒapər a sə yaú wán-rí wōm-ʒəu rəg, famá na biru bəg bu ba ahō n hō wər yaú – wahn rī sə shə. Āmma f’əd ma bēn rəg sān sɛn, ā w’aí rəg bən rəg a da’p aké funí vō n fāk mare kaí shí rəg sət rəg a bari wan-ri-aʒək nʒə t’əgh avəri. Ammá ʒək t’əgh rəg jini, a yak nyé yán ʒə yin-binū n pām b’aí rí, amma pām yiri-binú gbanuwa rəg, jiri atw’eínwahn ba ma, asənī’wanh ba ma sə aké diri-wanh ri, nʒəun sən san bam ma ʒəun aking ʒəu shə jinī n wángk- wángk hō yiri-kunhini kaí ake yaú-wanh rī, bəg aghaba ba ma hwaǐ t’əngh a ʒǒ wú ma nár yeí, a wangk wangk hō ba kaí- n ʒə n ʒə fāb prí. Āmma ʒək yiri binu nʒə fāb rəg pirí, má fāb rəg nəm po’-ī, a t’əgh ʒā kaī, agha-ba ma ʒəun rəg san san. Á tó n káng ʒə swak pirí. Ma shí rəg ake pirí shi shī shī shī shī n náng bēn b’aī rəg rī. Āmmá m’p kiní-wha-n n y’amá ake noū n whá ngha-í yeí n waí ták rəg – bâd á bəg ji rəg ʒá rəg a ʒək n ʒə t’əghá jiri. Ń má yam yiri-binú, á wūr aké asəin-ī, n dāgk byaù wanh, n wūr aké kini wahn bād sō jiú wān rəg – a pān nā bujiú ji. Aká má ʒəm a rəg sa ku rəg wūb-wūb a rəg nāngh marē kai n hō rəg wūb-aʒáng-a mən rəg jak biru a sarí swání bəg htōōm nəm. Àré à d’əgh hō ashitá rəg bəg bá ahira a tak-tak nəm. Ǹ d’əgh d’əgh hō bəg rəg n hō bəg swak rəg ammá fād birú asarí rəg fād fād fād fād rəg bəg ntōōm ma fād rəg səsa ʒa ashita a tak-tak ad’əgh d’əgh bəs ba ashita a gh’əgh’ə bá asá a ʒə n ʒək wur abō yeí n jak vō kyení abo yeí. Ń ma kyengh vō yeí kyèn kyengh kyēngh kyēngh má rəg yak bēn rəg ā wūd ʒapər yeí n ma wūd ʒapər yeí n ma wūd ʒa pər rəg yeí mana jaí a rəg sa ri ré – ayi ʒəun a bəg rəg sá kú n hō rəg wūb-wūb ha-hn ku fēd sa-í bəg jaí. Ammá sá jaiʒə nʒə wūd ra yeí N ʒə bər yeī. Sō á ʒə bu n ʒə bər yeì ku rəg shí sə shə a ya məri binu yirí-binú a yak məri binu məb-ī. Ammá məb yiri bin rəg məb məb məb məb ah má shər na aso̍ní nəm pəna a ʒək yiri-binu ʒək n swāk yeí n fāb b’eí rí. Aré byaú a shə piri ha-hn ká-h yírəg wanna-rəg-wana. Àmma fab b’eí yí rí, mma b’eí tō b’aí rəg rí, n jān b’aí rəg rí, n wángk hō máré kaí rəg aké yaú-wah-nrí a ʒək n ʒə wūr aké ayaú byaú a rəg wānā-wana ha-hn. Amma ʒə rəg n ʒək wūr aké yaú wanh-rí. Má má shi rəg shi shi shi shí, ammá ʒək bá bəg rəg fād byaù rí – jini wa-hn nǎn təggi, maré ba khon bəg jini a bəg rəg bād ri nəm jibə hwūb rəg bād kú yí kyáb, ammá ʒək kyáb n ma dwú yau wan ri, dwú yaú wan rí nma waí birú ma bān rəg aké diri yiri-binù rí, ku shí rəg san-san, ʒapər a sə kə yau wan rá wōm baí rəg ri̍, a yán n fāk ake nōú. Ammá yán nmá fák aké nōu, n má fák kú maá bád ji rəg á t’ək ʒá kaí n hō gáb aké ásəú maré ané pān ji-wahn. Hwūb rəg ji bəg vō, hwūb ka-hnyi rəg ji bəg ajànà kyáp bujiú ji. Hwúb ka-hn yi sə ké yeí bəg rəg fād wuí k’am daun á bəg rəg sá ayiʒəun a nyī bəg rəg sá kú a rəg wūb-wūb há-hn. Bəg ma ʒəm na a bəg rəg sa ku bəg wúí, bəg má sa má bēn rəg daún ashə, wúí á bəg fād rəg fād, wúí ka-h í yí nəm bəg fād ku bəg biru asarí mang bəg rəg fād kú bəg birú-shí-jaí, bəg má fād wúí rəd, ma sarəg, bəg má hō kyāp rəg ake bú daun a-ha-hn bəg hō agūnhnā wúl a fəd fəd n hō yamə aké kini-í wáhn rí – maré ané pān ji – í wáhn aré pinú á